<hesitation> Gn'atao hoe GPS da karazana zavatra raha kelikely zay zany izy io, fa gnasany zany da <hesitation> magnino moa zany da magnambara gne toera misy enao, raha ohatra anao zany ame toerany sy fantagnao i toerana misy agnao tsy fantatrinao na asimo amin'avaratra amin'ansignana da igny GPS magnambara hoe atsignana anao na asimo na andrefa amina toera tianao handehany.